In azkame inyejuan siempre kintemua ni tlakual cuando iklan kasi kisasaka kotntihue huan nochi sasakatihue nen miek azkame huan nochi tlasaka nochi kinpia kan guardarua ni tlakual kan kuika kan ollolua cuando iklan casi pehuak ololua huan noshti yahue noshtin nen nemi noshtin se ni kuitlapan okse amo mosheshelua para amo moshpolua inyejuan senka yahue mokinhuetihue siempre mokinhuetihue huan kinikta kuak tlaktek to chan kalaki kuak iklan huestok kuak iklan de zhopelik kinpia okachi kin paktia huan nochi sasaka seki kinikta nipan kuanme kitlasaka noshtin tlasaka noshtin tekiti noshtin yahue kitihue ni tlakual.